﻿Khin muna baziniyyai, hyi fakau mun ndaka ghi lthauna <hesitation> ni'i Turawawini ghi ɗaya ghi ndaka, ghi ndaka, ma fukkhiti ma bimu ti ɗayina ti ɗayın bama bima ƙwabima, <noise> ma ɗi ya ma ndaka, ma-ndaka u'ma teta Lthaunu, gaari ma tsiga ƙam ghi ndaka, fakatina ba ma fukhiti ma bimu ti ɗayin ma tsitsighima hyi fakhi Khin Mutikai ma ga ba za ɗahyi ya kuma ku ndaka ghi Lthauni te'e hyi ndaka ba buga ghulhubughuma, hyi ndaka buga ghulbughuma ya ndaka khin lthini hyi ɗi ya hyina buga gma hyina bugu Su nu, <noise> halai wuya dai hyina can hyi khiyi jifan, hyi ca ya, amma mana mai raa <hesitation> mai rau, mai ra ma ɗaya ma laya lthauni tayu ma ndaka ma ndaka ghi Lthauni ta yu, ma ndaka ndaka fukhiti ma bimu ma ƙwabimu ti dayina, ba ma bimu ma ƙwabima tin suwuyi ma piya, sai c'amazi ba ma piyiya, kar ya ga ba buga ghum ya t'aya ghum ghi lthauna yani bu ghi sinni khin muna baziniyyi be'e.